Xúge̱ꞌ ma̱tha̱n drígu̱ún, drígu̱ún ño̱ꞌo̱n, xó none̱ xáñúú ño̱ꞌo̱n <noise> mbámbáa ño̱ꞌo̱n naꞌne xáñóon. Xó ño̱ꞌo̱n tsí nutháán xa̱bo̱ yo̱de̱ꞌ mbijua̱ xáñuu̱ já, xáñá rúꞌkhue̱n juun géꞌdoo, xóo xtr <hesitation> uu ixe̱ ndxáma, rí kósa̱ rí <hesitation> xó gíꞌdoo ñawiin rúꞌkhue̱n nagímbii̱. Naroꞌoo̱, naroꞌoo̱ ne̱, naꞌxmíi̱n eꞌne mina̱ꞌ ne̱, mbrígú mbijua̱ iꞌnii̱, <noise> yo̱de̱ꞌ mbiꞌyuu xu̱kú tsí naꞌne rúꞌkhuen. Pero naꞌnii̱ gia̱wa̱n me̱ndaꞌkho, buína̱ naroꞌoo̱ ne̱, na̱ka̱ raroꞌoo̱ mbámbá inii. Xúꞌkhuén ño̱ꞌo̱n tsí tsí nuthúún xa̱bo̱, palóma̱, xkuíya̱ i̱gi̱mbíi̱n jen, xkuíya̱ rí chaka, chaka, rúꞌkhue̱n kra̱jngaa, kra̱jngaa ná inuu ixe̱, nuni̱i̱ ná inuu xti̱ꞌkha̱ mbo̱ꞌ, ruꞌkhue̱ nuni̱i̱ xáñuu̱, ikhín tra̱ꞌmá xndúu̱n nuni̱i̱ ikhín tsí ño̱ꞌo̱n tsúꞌkhue̱n. Mbámbá inii xu̱kú tsúꞌkhe̱n géꞌdoo̱ mbámbá xtiꞌkhu̱ xó naꞌnii̱ xáñuu̱. Júwá iꞌwíin ño̱ꞌo̱n rí chájuíin máꞌ xáñúú ene̱, xóo tsu̱ꞌtsún tsúꞌkhue̱n chájuíin xáñúu tsu̱ꞌtsún, ikhaa máꞌ xó gúmá xó rúma xó jaꞌnii náska kajmbroꞌoo xáñúu̱n, chájuíin ne̱ rígú, ñawúun ixe̱ kafée iꞌnii̱. Tsu̱ꞌtsún mbiꞌyuu tsúꞌkhue̱n rá, gati a̱jma̱ xnduu̱ ikhín. Xkuaꞌnii xndúu ño̱ꞌo̱n <hesitation> xáñúu ño̱ꞌo̱n tsúꞌkhue̱n, xkuaꞌnii ini̱i̱ najmbrígú ná tráma ñawúun ixe̱ kafée ini̱i̱. Xómáꞌ iꞌwíin ño̱ꞌo̱n najmbrígú ne̱ ñawúun ixe̱ tsída̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n jmbrígú ne̱ ini̱i̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ ño̱ꞌo̱n tsí, iꞌwíin ño̱ꞌo̱n, nuni̱i̱ ikhaa má xáñuu̱ꞌ, xóo mbi̱yú inuu xki̱ꞌkha̱ iꞌnii̱ ne̱ ja, a̱ꞌkhue̱n na̱grua̱ꞌmee̱ xáñá, ikhaa máꞌ naꞌnii̱ ne̱ inúu ixe̱ inuu xkuíya̱, naꞌnii̱ ne̱ ná inuu xti̱ꞌkha̱. A̱ꞌkhue̱n tra̱ꞌmíi i̱ji̱i̱n, naꞌnii̱ xndú, asndo xtila jayu mangaa, xí ma̱xáꞌnii̱ guꞌwáá xáñuu̱ ná naꞌgíi ña̱ꞌñii̱, naꞌnii̱ ne̱ xánáá ñúꞌún. Buína̱ eꞌne mújúu̱n ne̱, asndo ñúú tsaꞌtsa ná kua̱ꞌa̱a̱n mangaa̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n nagímbée̱ naska nagímbée̱ nduꞌ nduꞌ, buína̱ xó eꞌne mújúun xa̱bo̱ jaꞌnii. Ikhín kua̱ꞌa̱a̱n tsí mbáxte̱ tsí naꞌne xndú, xanáá kua̱ꞌa̱a̱n, tsúꞌkhue̱n juun xtíla̱ tsí naꞌne xndú xanáá, tsíꞌnii̱ ne̱ xáñá guꞌwáá, xanáá iꞌnii̱ ne̱. Xkuaꞌniúú inii xu̱kú tsí none̱, mbámbáa, tsí ño̱ꞌo̱n mbámbáa xáñúu naꞌne xndú.